Aaan ma̱goo ma̱tha̱ tikhu ríí-ríí- gíꞌdoo mbáá- mbáá- kárú jamíí xúꞌkhu̱ máá <hesitation> rí phú gi̱nii jayuuꞌ rá rigá yántóo̱ na̱ke̱ ra̱mbíxi̱mini̱ꞌ na̱ke jamí xúꞌkhu máá rigá aguu̱ꞌ mangaa ikhaa rígi̱ꞌ nambáyuu ríndoo̱ na̱ke miruꞌju. Magoo ma̱ꞌge miruꞌjun aaann- ma̱ꞌgoo mambiꞌji ma̱goo mba̱ꞌyoo̱ náá ma̱ꞌge jma̱a náa̱ jamba̱a̱ rígi̱. Jamí xúꞌkhu̱ máá rígá rí nutháa̱n bolántí mangaa ikhaa rígi̱ꞌ rí nambáyuu rí ma̱goo <hesitation> tsú na̱ka̱yóó rá ma̱ꞌthí náá iyoo̱ ma̱ꞌge múrí ma̱ꞌge mbá níjní o̱ ma̱ꞌge imba̱ níjní o̱ mú mbóó jbu iyoo̱ ma̱ge buꞌ ríꞌkhui̱ má nambáyuu ikhaa ámú xúꞌkhu̱ má rigá mangaa rígá mbaꞌja inii xúrí náa̱ mi̱tha̱ŋa̱prámaaꞌ náa̱ rí ma̱-michu̱- rá. Xúꞌkhu̱ má rigá mbáá- mbáá rí ma̱goo ma̱tha̱ŋa̱prámaaꞌ rí ma̱wi̱ji̱, xúꞌkhu̱ má mangaa rígá mbá- mbá náa̱ rí mi̱tha̱ju̱ꞌdááꞌ xúnii nacha̱ iyaaꞌ mi̱chu̱ꞌ náa̱ jamba̱a̱, ma̱goo mi̱dxu̱ꞌ mañuu rá, mi̱dxu̱ꞌ xóóꞌ nacha̱ í má i̱tháa̱n xóó na̱cha̱, ikhaa ríꞌkhu̱ nambáyuu rí n rí nutháa̱n palánká de kambiós itháa̱n ikhii̱n. Ngaa̱ xúꞌkhu̱ má rígá mangaa náa̱ mi̱raꞌjúún. Náa̱ ma̱goo maꞌga tsú na̱ka̱yóó kárú rá, náa̱ ma̱goo maꞌga tsú nambáyú jmu̱u̱ jamí xúꞌkhu̱ má ma̱goo rígá má xíliuu̱ náa̱ rí ma̱goo ma̱góó tsú aann- ma̱ꞌgaguu̱n mangaa aan jamí xúꞌkhu̱ má, júwá má tikhuun kárú tsú rígá- rígá- náa̱ ma̱ti trástí aan ma̱goo magódúu̱n n mbaꞌja inii rí magódúu̱n ikhí, ma̱goo mágódúu̱n ixi̱, ma̱goo mágódúu̱n xa̱pa, ma̱goo mágódúu̱n támbú, ma̱goo mbaꞌja ú ma̱goo mágódúu̱n jamí xúꞌkhu̱ má rígá puertóo̱ maꞌgaa- mangaa náa̱ ma̱go̱o̱ mata̱ꞌju̱un xa̱bu̱ tsúú <hesitation> magaguu̱n jamí tsúú na̱ka̱yóó kárú mangaa, xúkhu̱ má rí púú rí ma̱goo ma̱ꞌga tsú kárú gii̱ rá, gíꞌmaa ma̱ma̱- ma̱gi̱ꞌdo̱o̱- náa̱ rí nagu̱u̱la jma̱a aguuꞌ murí ma̱goo ma̱ge rígá rí nutháa̱n pílá itháa̱n itháán xa̱bu̱ jamí xúkhu̱ má rí phú ma̱ndaꞌkhoo ú gíꞌdoo numuu rá, rí phú edxu̱u̱ rí phú rí nathiájuunꞌ kárú aann- ikhaa rígi̱ rí jaꞌyoo ríí ma̱gi̱ꞌdoo mbáá kárú murí ma̱goo ma̱ꞌge jamí xúꞌkhu̱ má mi̱kati̱yo̱o̱ꞌ, gíꞌmaa ma̱gi̱ꞌdoo mbá yábiuu̱ mangaa náa̱ ma̱goo ma̱ꞌgaa ma̱kati̱yo̱o̱ꞌ. Jamí xúꞌkhu̱ má náa̱ rígá na̱ka̱ mbá ru̱tu̱u̱ náa̱ na̱ka̱ iyooꞌ rí najnu̱ rí najmuu̱ rí ma̱goo ma̱ꞌꞌgee̱ mangaa.